نختار الصقر على خاطر نحسو هكدا يرمز للحرية و انا نحب نكون انسان حر و نقدر برشا الحرية و نقدر برشا الحرية الفكرية خاصة انو الفرص المختلفة في حياتي ديما نحاول اني نخلت عليهم و معناها الصقر يجي الالهام باش نطير و نلوج على افاق جديدة معناها